عشان نسوي سلطة فواكه بسيطة ولذيذة، نختار فواكه طازجة ومتنوعة من تفاح وموز وبرتقال. نقطعهم قطع صغيرة ونحطهم في وعاء. ممكن نضيف لهم شوية عصير ليمون عشان ما تسود الفواكه وينتزع شكلها. نزينها بالعسل والمكسرات اللي نحبها نقلبهم شوي, ونصفيهن فطبق ونقدمهم باردين. وبالعافية.